في يوم من الأيام، كان في عاصفة قوية، وجت سفينة غريبة وطاحت في الشاطئ كانت مهمة شوية بس فيها صار الأشخاص عاشوا فيها، بعد ما فتشوها لجيوا فيه كنز مدفون من زمان مع لجيوا خريطة جديمة مع الأشخاص.